العطلة الأسبوعية المتالية بالنسبة لية هي هي هكدا وياند واحد يروح فيه لابحر ويعوم وكدا ويدي معاه العايلة وياكلو مليح ويعومو بزاف ويكون الحال مشمس ونقي احلى عطلة